باش نغسلو الثلاجة كنطفيوها ونخويوها من كل لي فيها، كنزولو الرفوف والدروج ونغسلوهم مزيان كنمسحو هداك الداخل ديالها بالماء والصابون، وإذا كان عندنا الخل حتى هو مزيان، ومن بعد كنظفو الباب ديالها والمقابض ديالها واليدين ومن بعد كنرجعولها الأجزاء والمحتويات ديالها